أجمل زهره شفته كانت طبعا الورد الطائفي شفتها في الطايف وقت زيارتي لها ريحتها تچنن و كنت أعلقها في سياراتي لأنها ريحتها كان چدا فواحه ألوانها فاتحه كأنها لوحه طبيعيه ما أقدر أنسى چمالها.